Chai atike unaniliu ufumalee naniliu maji, upashe, uweke na majani, uweke na sukari, uwe naniliu unange chipara, uichuje, utole kikombe, uweke naniliu wamezi.